To ɗum waɗiino, himɓeeji kam waɗa e ka, himɓeeji nattata e tati, nde mboo to noon wardi, doole himɓe ummo daroo koota jannde puɗtari sac, gantokebta no gatta human intelligence ɓura artificial intelligence.